देखो सा हुकम थला गाड़ी वा हुंवा जिंण पर भारी भारी वजन रखणी लैन जवा। थला घड़ी भारी भारी वजन ना एक जग सूं दुसरी जग रखण लैन जवा वास्ता कम्म आवा। थला गाड़ी ना पिच्चा चर पता है जणू बा थला घडी आगे पिच्चा हुंवा। थला गाड़ी ना चलावण वास्ता एक माणक चाईजा या एक घड़ू या घोड़ा चावा है।